الرياضة الي تتطلب اكثر قوة بدنية هي رفع الأثقال برأيي و الي تتطلب اقل قوة بدنية هن هي انو اني امشي اي- مشي بطيء كل صباح لمدة ساعدين.